Hambahari om üts tähtsä asi uma <hesitation> suuhügieeni hoitmisõl. <hesitation> Hambahar'aga mõsõt hambit ja niimuudu hoiat <hesitation> hambaq puhtaq ja terveq.